Izy io zen̈y arakaraka olo. Aviô samby amin'ny samby amin'ny <hesitation> faharesen-dahatrinany zen̈y olo tsiaraikiaraiky. Fa koa aminakà raha zen̈y mitombony fôtony <hesitation> anao zen̈y mety mamela heloko olo araiky ankitin̈y tsisy arakaraka amy raha jiàby. Fôtony zen̈y izy in̈y koa tànanao, mivadiky helokonao koa bàka izy in̈y. Karà zen̈y.